Su pijuhusia maharlou langpuitani. Su mo i dìrnan engang súp ngi kandu kaha nga, tepo khanai mga toa nga. Alangpuin hei, dìrnan duna <hesitation> ailu súp ang vel emo <hesitation> chicken soup siem ton tela. Amasai per txuan i vejitebu strema zon kanne ang aita. Ta txuan hei, alangpuin ang hei puron sente, puron varte, kan txop anga fain lin. Txuan i vej kandu ang kerotang te, teng veli kan txop vek nga, txon kan faya nga rilau te. I adim singin kan fay pota nga. Txuan kami ahan, kami chicken soup emo ka kandela dun. Ta txuan kami abuin ahan, eh dìrnan seasoning turin, engi garlic powder kan la du txok kandela nga. Txuan mushroom kandela, lupon kandela nga. Txuan engi chete kandela nga, peperte kandela nga. Txuan kami ahan, asa tingin kandela nga. Asa tingin kandela nga, txuan du lé kakakandela blin lé teita kami ahai ka. Txuan kan soup chup, kan sia mani tewa ngay.